'Ngo rasun nihia' ráj narikia min 'ngo rasun ku'naj amburgesa, nitaj rasun ta ane' niko ruhua chiñán únj, sani abi únj kan' ni ri' únj man cha únj ni chan' chaj ráj ni ta min ráj nari'ij ki'hia si ta niko ane', sani man si nun níin' 'ngo rasun rasun baj riki nun níin' taj 'hiaj chukwi si man nej, nun níin' 'ngo rasun karasun' ngaj kwenta nari' kihio' man nej, sani nihia' ráj narij ki'hia man sani si bej min chiñan' cha ráj nej, ro'min 'ngo si ku'naj pissa nej bé ane' xaj taaj sani ta ba ñun anej sani bé nej rasun ta min rasun chaan' cha ráj, ni min ráj nariij ki'hia man sani nun níin' taj kihio' kihio' man.